komiði sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fara í hálfgerða

með kort og allt komiði með hjólið

í Reykjavík setur upp í opinberu rými í þar sem listaverk þræða sig eftir hjóla og göngustígum borgarinnar heimsins nefnist fyrsti áfanginn í

sem verður sett upp árlega í aðdraganda fimmtíu ára afmæli félagsins árið tvö þúsund tuttugu og tvö ég var svo heppinn að fá

Skeifan og Kringlan

spennandi hverfi sem margir hafa ekkert endilega komið í nú erum við komin á svolítið falin stað

einkenni sem einkenna þetta hverfi sem verður til á sjötta áratug síðustu aldar en þannig að þetta er að einhverju leyti líka nýmæli að færa

rótgróna hverfi þar sem myndlist í opinberu rými taka þátt í sýningunni og hann vann þetta verk sem hann kallar tileinkun eða vinnuföt félagsmanna sem hann er búinn að sem eru í rauninni að sameina tvo eiginleika sem koma vel saman í þessum gámi dimmt og rakt rými

tveimur pörtum eftir sem við sjáum

með eigin augum spretta fram úr þessum pokum fullum af

já lífrænn skúlptúr fúnkerar með vídeóinu sem fjallar

fyrir samtímann til dæmis

það fer svolítið vel á því að enda þetta ferðalag á þessu verki við Kringlumýrarbrautina já einmitt þetta er verk eftir Evu Ísleifsdóttir Suðurlandsbrautar og Kringlumýrarbrautar þessi sýning hvaða áhrif vonast þú til að hún hafi á fólk þegar það verður óvænt fyrir listinni hverfi í leit að myndlist þá verða verða hlutirnir svolítið spennandi þú ert búinn að setja þá undir formerki myndlistarinnar já vekja áhorfendur til umhugsunar um umhverfi sitt hvernig við hreyfum okkur um það eigum samskipti við hvort annað og

hluti sem eru